Lafa hampiasa saripika hitantara tantara zao zany e, da mi-mila dinihy soa heky ny loha-hevitsy na ny hafatsy tiantegna hampita, lafa vita zay da maka sary izay manasongady lafiny samy hafa amin'ny loha-hevitrsy nisafidia iny da ampifandraisy amin'ny alibômy amin'nizay na sary tantara mba hampisehoa ny tantarantegna.